> saa ate mu feŋ ne ti miŋ ye a loŋ ate be moolu ko, a be moolu bataandiriŋ doroŋ, wo, wo buka diiyaa nňe. Iyoo aniŋ fanaŋ ee <hesitation> wulu te nbulu, mee se nemu paa wuloolu ka naa nna suo kono se saa. Faadinyaa, nmaŋ lafi ňiŋ na. a maŋ a maŋ ke ňinti ka a fo ko nmaŋ lafi wuloo la. Bari saayiŋ niŋ wulu te ite bulu, niŋ wuloolu ka naa ite la suo kono saa posi bokuu de porobileemu; haa